Sika a wcbcbc ho ebien ama me nna nkwa tsentsen a wcbcbc ho ebien ama me dze, nkyj mepj sika a wcabc ho ebien ama me. Ewc sika a itum dzi ndzjmba ma cboa wo mpo ma inyin kyjr na ewc nkwa tsentsen na nnyi sika a, ebjyj djn atsena, ebjyj djn edzidzi. Ntsi emi dze muhun dj otwar dj menya sika na mobc ho kyjn dj mebenya nkwa tsentsen a cbc ho.